Wala ko jinniyaan, mi nana ko ɗiye gimi mi nana gimol gareyaaji, gimol kalanguji, gimol hausare, gimol yarabanke en, mi nana gimol larabanko en e gimol nasara'en.